וויזוי כ'וואלט אויספלאנירט וואס צו טוהן ביי א- ביי- ווען מ'גייט אויף א וואקאציע. כ'וואלט קודם גע- אויס- <hesitation> אויסגעקלויבט די פלאץ וואו צו גיין, און ווען איך ווייס שוין וואו איך וויל גיין וואלט איך געקוקט וואו ס'איז דא ארום זאכן וואס צו טוהן און איך וואלט געמאכט זיכער אז ס'איז אייביג דא <hesitation> עפעס צו טוהן און מ'האט וואו צו גיין.